﻿Se jaeñoma akaruvaera ipuere anoi treinta minutos jaevaera almuerzo <hesitation> desayuno mbaetii, cena ipuere otro treinta minutos, mopeti hora por dia <hesitation> oime arape mbaetivi akrau ipuiere quince a ni diez minuto por dia, jaeñoma jokua kutigui mbaeti oparia ani, cada rato akarua mbaeti